اقضيها طفل برئ مش فاهم اي حاجه و مبيفكرش في حاجه ولا شايل هم اي حاجه بيلعب <noise> ومبسوط بالالعاب و خلاص.